इस्पन्ज पाणी का सोकना में बहुत अच्छो काम करेज, उका अंदर चोटा चोटा चीद्र रहे, वो पाणी का सोकी लेज, जब इस्पन्ज पाणी का सोकेज, तो द्राववे का तुकडा रहे, वो चोटा चोटा चीद्र में भराई जाए। आसानी से द्राववे का संपर कमा आवज और बहार पाणी निकाल देज, आसानी से जब द्राववे पाणी में चोकी लेज, तो जब इस्पन्ज वजन हुई जाए, पाणी भरे जाए, तो वो में वजन हुई जाए, जब हम इस्पन्ज का तो सारों पानी बाहर निकले जाएँ है। नी बानी निकलना कबाद इसपंज वापस वसोज हुई जाये जसो हमने पहले रखे।